لاشين عندها ثقافة عريقة حاجة اللي نعرفها عليهم هم انو هوما كانو متميزين في الأمور الروحانية و علاجالها تلقا هادوك المعابد تاعهم في الجبال تاع اشخاص روحانيين لي منهم خرج رياضة الكونغ فو لي منهم كنا نشوفوهم يعيطولهم الشاولين أي تو